Lulujan tajon nonoxo, ñaxa hí ñaluxun há xhilua liyuí, xhi niyo'o onretexhi ta vinta kuii ta jononi abril nda nda'a lalujin tukuchin talixo takunuña, tajijon tana hí naliko ni na hí yukan va'a teñaixon tuku.